<hesitation> aba loveds wa loved ones bethu, ithwasagha erilwalya amalwere awakalha kalhire, ithwasagha erilhaba omwasyachallenges esi, ithwasagha eriloosinga nanga eriloosinga ebindu byethu, nangesya properties syethu. <hesitation> ithwafearinga neriholha ithwibinebene <noise>